මම අන්තර්ජාලයෙන් <hesitation> භාණ්ඩ මිලදී ගන්නත් සාප්පුවලට ගිහිල්ලා භාණ්ඩ මිලදී ගන්නත් දෙකටම කැමතියි. දැනටත් මම ඒ දෙවිදියටම <hesitation> ඇඳුම් පැළඳුම් භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවා. <hesitation> ගොඩක් වෙලාවට අපිට <hesitation> අන්තර්ජාලයෙන් ඇනවුම් කරද්දි තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඇඳුමක් වගේ දේවල් ඒවා හරියටම අපේ ඇගේ ප්‍රමාණයට ගැලපෙයිද? ඒවගේම භාණ්ඩයක් නම් <hesitation> ඒක <hesitation> ඒ පේන විදිහටම හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයිද? එකේ අඩුපාඩු තියෙයිද කියන එක. නමුත් දැන් අන්තර්ජාලයෙන් ඇණවුම් කරද්දීත් අපිට පහසුකම් සපයලා තියෙනවානේ <hesitation> ඒක අපිට <hesitation> නොගැළපෙනව නම් අපිට ඒකෙ ප්‍රමාණයේ ප්‍රශ්නයක් නම් ඒකෙ <hesitation> හානි තියෙනව නම් නැවත ඒක <hesitation> ඔවුන්ට භාර දෙන්න පුළුවන් කියල. ඒ නිසා මම හිතනව ඒකත් <hesitation> ලොකු ගැටලුවක් නැහැ කියලා. නමුත් එකම දේ අපිට වෙලාව තියෙන වෙලාවට <hesitation> සාප්පුවලට ගිහිල්ලා ඇඳුම් බලන එකත් ඇත්තටම <hesitation> ආස හිතෙන අත්දැකීමක්. මොකද ඒක අපේ මනසටත් හොඳයි. අපිට <hesitation> අලුත් දෙයක් <hesitation> තෝරලා අපිට කැමති විදිහට ගන්න පුළුවන් නිසා.